Laff tanteen tab-tab lilla feden mogu tan, mogu laftana tan tab lilla feden, tabii bolli milati bolli milati, ka dawonoati, dannoaf iyyo dawonnoane wol maddi, iyo aminenii gugetay ka guugeteni wolshinda-wolshindaneni gugeten sun akan fedeni mogu tan iyo ka pulianen lilla daten mogu tan.